Nor-ostornejie. anaa-alinamee. moro̊. ni-makwaa owaa-ostornejie. kaa zi-zi-zaa. akor. moro makwíyín. ayor. aka. haa gbah. aa-chemum. moro-makwíyin. ayor aka-aba. chu-wilaa. moro makwíym. ayor. aka-odemoshte. alor na-nor. aki-mee. izi-aklan̄e aka cheche. keike-mee moro. makwiyin ayor aka-odemoshte asa-ajor moro-makwiyin-ayor aka odemoshte aa-mee. isi nîyîbri-ayaa kaa na-awor-ba. ayor. ni-odemoshte amnee. ibuu-si nîyrîbor. kanaa. na-awor taa-baa. ayor aki. odemohte taa-bi som. níyríbor-orr. akí zeze. anor. ni-moro. abor rî-asi-inyi-tayaa mízeze taa-baa-anor. ahaa nî-moro. arríastor tayaa. ni-moro-abor abi irej́íe. adi-ebwoa tayaa. kanaa. naa-awor. aba-ayor. ostorne-j́íe. ala-wor aba stor. abí-rí-atînyi yamee. awor kaa li-zi. ochataba. aba testor. zo-omumu kpem. akí-yi-chuu-iwi. awor. oba. achataba-yaa awor. waa-ba tesome. dekalor. awor. waa- Ma-kwa ochaa-atabor, aba, haa. ni-ni, ehey, orim. alu-achaa-atabor, tamee, oro-emim kalor ado meme-yaa, waa-ba-achiery akuu de, ado-oon ejie- okikor no, dumudu, ni kalakua bi-buu, nigo, aji-atabor, omme agu, akuu buu nigo aju. Akuu ba-bi bua-aju agu-yaa, kuu aba achuu, kuu ga-chuu no domostric, kuu ga chuu, na akuu adaa? kuu gaa chuu, na kuu, en-rie, baa? Atabaa, ali mmakwinyi, achuu, ami, izakla-ayaa mee, onu, neka okpebi-mee, ochuu. ogogoro, che-emon, ze- tie, laah nu tie, no-uro, okpebi, aka chuu, aki-lip-edua, abusi-agu, ala-chuu alipi-achua, isi-oon tee agu, ala-chuu alipi-achua, isi-oon tee agu, ala, yeyanor kpo kpo, meee iju, ichui orr waa, chuu-jiji, echua jaa, waa chua, izaklor, echua yaa, orr-bi, igo adi-isheche on, ni-bi-yaa, adi-izaklon ni-bi-yaa, izizi, aba chua, orr echuu yaa, ni moro abor abi, re-esi-yaa, izizi aba chua-echuu, moro, abor-abi riazee-yaa, alor-awor kali moro, aba yieyaa, nikeyi-keji tataa, kalor, adi, mee-mizaklor, uruba, adi michechior, uruba ejisi mee, waa ba ham ni-ni eeh, amikalizanaya, yaa kalu, adim malizakloo-uruba tabalaa, tabalaa, mee kam-kpa-da, daaw memee, ehee, atamoyaa. Adimizaklor, uruaba ni-kali, orow-amee, keey iwi-enor amee ala-adimizaklaa, uru-eba, akposi yaa-mee kuu yao alikor, juiet kuu detaa duu uruba, kala-la-wor adi mizaklor uruba mee, kuu de taa ode uruba kala-awor kilimizakloon ayaa no-kposi-kposi mee, ni-kala- awor, ifupu aray mee, akuu ifu, pu aray mee, atiti-uruba, awor, aah de izakloor, anu, na no-odemostic, ade-ichechor, alu-ina no-odemosjie, koo ode-mostie mee, iibu aju na-awor kpa mee, yie-oro-ama alayor aka biiy, ateyin mee, oro-ama, awor ka biriy ateyin mee, aka- dimizaklor, urubo, ateyin, ayor ka-biriy izi oche-emo, ayor kai biriy-zi ogie-orizi, uka haa, na-ba-bi, bua ajuu norim-amaa alinamee, yaa-kalizeze, tata teta, ada haa norim, ayor, akim-abi-iizi-ogorizi, kalor orim-anaa ayor, na mi abi rizi ochemon, kalon, orim-anaa ayor ki-ba rizi, oyieba-kali-malame kanakanaa-tataa mee, meme-ya, ki rior okpehe kitie, junu, kama, ana-awor, abayor akoro-amaa abiriy, atiatu, ostornejie ala-awor, astor mee, akoro-amaa, aba-bi-riy aju-awor nizzi, aka-awor, ibu-bi-ririy izi ojonu nizi, norstornejie-yaa. Akonu- abi rei-izi ojuar-awan nizi-nustonijay amee, ni kala-swor, attor, tot ustonijay, ala-awor affi ni gboro- bomo, oto nigboro, Ostatea, alá awo anu-ni gboro-boro, mitomniday, uttatar, disi-dun- nokpake kuu wi-Ofua kor, taa, taa- Kun wee moga Kor Okposi kposi Kor, ni kala-bi-iri, abun Korkalor, kane-ane haa nii ga alik, rian. tha alox alaki, asuu, Ola-allaaba nizi-mer na abiri kalonu mee, but yan ka tephe okphe ii- buo noi abi lze-Ochu-atlaban-amme abi rry, iziaw ba, yebaa-anamee, izi ocho-atlan-ba-buo bi riy izi alo, ayibar aguu mee, nu buo ka-acha-atlabaa mee, onu buo bi-si aju izi ali achu araaba yamee, uu, oklake attilane oru taa, suu-ni-izi, onu awi-morgah attanak Akuu, abi-izi ochattaba abi re-apa, akun acha-atiaba-ayag, atiaa- Ostor-nasi amee, agsan-ki-si-ki, Jimarior, ki-si-ki-chu- martar de waa, noo, kalí- yabea taa-bi-si ikuu, akwaa isasay Mee Koo, ostormalay asamee, onamee, ageyi-ki-yoo Ki Haantaa yaa nuu, yesi alaadanaa.